Kultura e Iranit osht shumë e pasun edhe e lashtë. Osht e pasun me letërsi, mandej me muzikë tradicionale. Arkitektura iraniane ka xhami t'bukra dhe kështjella historike. Kuzhina e tyne osht e shijshme, me pjatat si kebap. Festat si nevruzi edhe bajrami janë shumë t'randsihme edhe festohen me gzim.